Laha zaho ro farany ñ'olo añabo tany etoy :-ñy raha ataoko, karakarako ñ'aiko, tahiriziko soa ñy fahavelomako ;manahaky anizay ñy filako fomba, hañampiako ñ'aiko no hañavotako azy; mikaroky aho fomba, hamelomako ñ'aiko, manahaky anizay ñy fandiñisako ñy ho avy eo; ahenako ñy tahotse noho ñy fisaiña laliky.